افضل أعيش بقلعة على انو اعيش بسفينة فضاء - لان من أعيش بقلعة مهما يكون أنا مأمن على نفسي ، الامان فوق كلشي - بس اذا أعيش بسفينة فضاء ما أئمن لان معغف اش اكو اش غاح يصيغ ، الفضاء اشبينو اش ما بينو